راقبها و بغا يشوف علاش راها تـ تضوّي بهاذ الطريقة الغريبة. لقا بلي الـ <hesitation> راها تسيي تبعث إشارة من عالم في الفضاء و هو لقا واش معنتها هاذيك الشيفرة.